كنفضل ندوز ليلة فندق فخم هكا غنكون مرتاحة اكتر و غيكونو وسائل الراحة متاحة و كتيرة غنعس مزيان غنتفرج الفيلم الي بغيت غناكل اي حاجة بغيتها غيكونو نشاطات كتيرة بحال السباحة بحال الرياضة غيكونو سهرات غيكون واحد الجو مميز و فخم و هادشي فاش غانكون مرتاحة اكتر